Karazana lapoaly ah, misy ny lapoaly natao anendasana hena <hesitation> natao anendasana anana, de misy ah ny lapoaly <hesitation> saba <hesitation> natao anendasana <hesitation> ovy, natao anendasana sipety, de misy koa le lapoaly fanendasana mofo ireny, fanendasana mofogasy ah mofo ramanonaka, de kasirolina tsisy kaserolina atya aminay ah fa vilany manify na famanana rano.